कार्बोरटेड पानी सेहत के लिए अच्छा होएल। स्थिर पानी मे गंदगी होएल। अपन सेहत बड़िया रखे खातिर मैं कार्बोरटेड पानी चुंहू स्थिर पानी के जगह।